افسوس ورٲے چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ زِنٛدٕ روزُن مُمکِن، مگر تِمَو نِش ہیٚچھُن تہٕ برٛونٛہہ پکُن چھُ مُمکِن۔ افسوس چُھ زندگی ہنٛد اکھ فطری حصہٕ تہٕ اگر توہہٕ امہٕ سۭتۍ ہیٚچھو تہٕ بہتر انتخاب کرنہٕ خٲطرٕ استعمال کٔرِو تیلہٕ ہیکہٕ اکھ مثبت تجربہٕ ٲستھ۔